<hesitation> Fiasan'ny lakle aminà fanidiàna tragno ndraika a: <hesitation> izy io a misy ohatra hoe na gadana na vachette, de <hesitation> i lakle igny a misy fagnodignana ohatra hoe ahodigna avy an-kavanana izy a de misokatra vachette igny na ahodigna avy an-kavanana izy ade misokatra gadana igny; fa izy a misy raha ifandraisana izy, misy raha ifandraisana, zany zany tegna hoe asan'ny lakle magnodiny raha agnatiny akao ivoahan'le raha.